<noise> Minday <noise> tômôbily <noise> nao kitapo <noise> misy <noise> fiasà <noise> sy <noise> solosaigne <noise> regny <noise> raho. <noise>